میکسیکو چُھ پننہٕ بھرپور ثقافت خاطرٕ زاننہٕ یوان، یتھ منٛز مختلف قسمک فن، موسیقی، خوراک تہٕ تہوار شٲمل چِھ: میکسیکن ثقافتک باقی پہلون منٛز چِھ کمیونٹی تہٕ خاندانک گہری جڑن ہنٛد احساس، تہٕ انفرادی میکسیکن کس ثقافتس پیٹھ خاندٲنی تعلقات، جنس، مذہب، مقام تہٕ سمأجی طبقک اثر شٲمل۔